Ɓìèmȧŋjɛ̀ẁɛ̀ tii maŋ dòȧ zììya maŋ yaȧ naȧŋ ko feìŋ e yèɛ mìŋ yaȧ naȧŋ yɛɛmɛ wèè kaa yɛ̀mɛ̀ miȧŋ bi nàŋ yaȧ, è guùŋ nȧŋ yaȧ, mìŋ manaŋ ka kȧ fùɔ̀ŋ ɗì wèè ka kȧmè ɗewe wèè kpùùmaŋ wèè anyunùim nyȧŋ, tii mìŋ yaȧ naaŋ yɛɛmɛ sȧȧmɛ lɛɛ̀ sùȧ, ɓìèmȧŋjɛ̀wɛ̀ tii wèè ke sààŋ Dayȧa yɛ̀mɛ̀ nyɛ̀lɛ yeiŋ nyiŋ naȧŋ kpɛɛyɛ̀, kɛ̀ kȧ naȧŋ jɛi naȧŋ kȧ naȧŋ nɔ̀ŋ nyuùŋ gò anyùùŋ, soo e gòngo mɛ̀ lii sȧȧmɛ lɛɛ̀ sùȧ.